Iyaro manuq e nattanra i appunnangenna narek- narekko akkatenni nennia abbereang pappanre manuq manuq maelo rupa i idi akkuang mappada sikaddao siattenni accue ri punnana tettong ki aje punnana tudang seddena punnana manre pole jari punnana nenia leccengngi kewangkang punnana.